Atu atu yika chiyuku yen yuku niya'a yenuu kandio yuneni ñu'u ndake yinunu tu tenduke naku tudunu ihá tandio nuya'a nuu kueyu oyunka nukuio o ian yuku yuu, tetunvani chia anu kueya evixnanra chí ndoni ko'o kue chi cuenta azuca kanrague, hu hundeva'a nenetio anrana'a kuendio anunu va'a yachí yachi nga nika ian nguen ngue na kuian ngue nguen ngue ian nakuvanrache ihan vaye kodo kue ña'a yendio yendio nukana kué undio andinu yuve'e xhinua achininachi nakaché, he kunandi ndituvaka kuu yonka chiesna yikue a nakuu kué ndioux vixna kuu yuchina'a nindu va'a iha kunda andio kué huati kani ndande yunduru uñe yuu cuchi tanden inye nua yundekaduya inde ian kuyu nukue keña'a andunu kueni kun tenduvani iha, pero kenuña ndixna chí atuu yavixna atu yaniño ya vixna menka yuku nuñavixne nii vixna neyuku nukava'a na azucar kaxhi doctor ka niunguia nguetun ndute nguetun ndakua. Chedava'a nika kaian kachiyikuan nichi kuen ña'a inña kuyujan na ian naken di kuen ndikavixna nuu un unini ya'á nikuente nduni ya'á nexni inka kueya tenii ñe'e ninixni ngue yeduu ndochundu ye'e nininga ajun nakedayu ningua anuu doctor na yuku nigua kenuu ya'a pumanda ondio ndo naketi nigua nuyunua ndaketi, yeyi ndunuján, nakuvixna yuu nanakue ndukavina nduna yeme'e chivani ndika tuva'a nu ha a ndundachinga jun ñiita takueña tuxna'a an uyanduketi yachi kuna yakutachi ta'a adna'a.